Koseeje boddum, jangugo be alkawal. Ha lesdi mai don koseeje manga manga je to a lari a nana beldum masin ha bernde ma. Don bo himbe lesdi mai do joga alkawal masin, be wala fewre be nafikaaku sam bedo yidindiri chaka mabbe.